Eu hitung ya sou isa rua telu ata lima nome itu walu siwa husa. husa sin isa husa sin rua husa sin telu husa sin ata husa sin lima husa sin nome itu husa sin walu siwa hutu rua. hutu rua sin isa hutu rua sin rua hutu rua sin telu hutu rua sin ata hutu rua sin ata hutu rua sin lima hutu rua sin nome hutu rua sin itu hutu rua sin walu hutu rua sin siwa hutu telu. hutu telu sin isa hutu telu sin rua hutu telu sin ata hutu rua sin lima hutu telu sin itu hutu telu sin walu hutu telu sin siwa hutu ata. hutu ata sin isa hutu ata sin rua hutu ata sin telu hutu ata sin lima hutu ata sin nome hutu ata sin itu hutu ata sin walu hutu ata sin siwa hutu lima. hutu lima sin isa hutu lima sin nome hutu lima sin lima hutu lima hutun nome hutu rua hutu lima sin itu hutu rua sin walu hutu rua sin siwa hutu nome. hutu nome sin isa hutu nome sin rua hutu nome sin itu hutu rua sin walu hutu rua sin siwa hutu itu. hutu itu sin isa hutu itu sin rua hutu itu sin ata hutu <hesitation> hutu itu sin nome hutu ata sin itu hutu ata sin walu hutu ata sin siwa hutu walu. hutu walu sin isa hutu walu sin rua hutu walu sin siwa